Kwa vyiaa handu asilimia kubwa kute dava twe tumia sa asili sa mara. labda ihali ukalolya kidonda chi kiktwe ukeenda hosipitali.